Báandeela leegí bí, máampurir pëëjá nji, nji ŋal bëre bokoo máankanin sá. Parësëk báandeela káaţá wárá, bëëncíri káankëëmbëlin ngënko ngíimbañaan meenţëngí. Mëëndeela, iyookëna <hesitation> mëëntum maa pëëmpúub díkayook, parësëk báandeela wáráţ, ngëëndukadeela báandeela ndank. Buko juŋu përe, waye mëënkub maagí mëëndí kayenţ pëënde. Onjúŋ përe, këëwanţa, këëwanţáapël mëëndi këëpurir bíinkëëndeebíipël. Pëloŋ dí káanjúŋáa a pëkak pëtamb digëëpurir bíinkëëndobíipël. Kon báandeela leegí bokoonoráŋ, bokoonoráŋ, bunkáalambaţun bañaan. Báandeela leegí lambaţun bañaan de.